ځینې خواړه او څښاک د بدن اوبه کموي. لکه مالګه ډېره لرونکي خوراکونه، ځکه مالګه اوبه د بدن له حجرو جذبوي. کافي او چای هم د بدن اوبه کموي ځکه تشناب ته ډير ځي. همدارنګه، الکولي څښاک بدن له اوبو بې برخې کوي. نو ددې خوراکونو څخه زیاتېدو پر ځای باید اوبه ډېرې وڅښل شي.